<hesitation> eshirukwa sha nayanza neing’ombe. <hesitation> ah ing’ombe eeeh ivetsa niende faida tsitsye. Faida yo khuranga kama na aa ne- ee neikhasi ivetsa niende amavere aaaah amavere kano nyela khukhama subui niende jioni nyole amavere kokhutekha echai naomba kokhukusya onyole tsisendi aaaah lakini sanasana ivetsa aaaah amavere ko- ko- kokhutekha. Shichira aundi alakusya amavere ka subui alafu jioni otekhere chai. <hesitation> <hesitation> faida yindi ivetsaa eeeh imbolera, imbolera, masingo keing’ombe onyela khuraa avundu onyele khusanga avundu alafu kavole nova mukunda nakhuyeta, kalakhuyeta muuu… mukunda. <hesitation> l, alafu shindu shindii ivetsa kama liseru, nosinza eing’ombe olavukula elisero olombere ofundu fundi, aaaah nosinza khandi olava niende inyama.

<hesitation> oluveka lwa ovutayari noli nende tsinyishi hata olanyola heshima, olanyola heshima shichira uvere nende tsing’ombe <hesitation> walavolaa wa wane tsing’ombe tsiyo <hesitation> netsinyishi haloo olanyakhanaa khuliva mahali handi taa <hesitation> tsilakhuyeta aa hata onyela khukusia onyela tsisendi. noli nende tsiunua avo olatsia mukunda tsikhu okhulima <hesitation> na khulima netsisendi olanyola tsisendi sasa tsing’ombe tsino tsivele nende fainda ingali sana <hesitation> khuluveka luosi <hesitation> khumavere khulisero kuawinyama <hesitation> khumahari mukunda kama imbolera tsietanga avundu akali sana shichira olanyola aundi uvele nende vunyasi sola aaa vulatsaanga avundu wosi ta tsing’ombe tsilalia ukoele nende olusu olakhalaka owee tsing’ombe tsino alafu no- no tsiwa olusu tsilarusia amabele, mabele muvunyishi shana alafu nokhama aundi onywe echai okusie.